Thana chuthila <noise> chjan jna la taxin chjan chuthi che nchitha taxa'uan nthajna nixini o nixin nchi chuba nixini ntha jna xuthi gathjo inxin xinchuba thange xi guyothi jma' thuajula thunu <noise> ko xenchi thaoani nixin xiani thja o nixi chuba sususu nexin nchuba neni nthajna manyase tana manyasela suchana la suche anche thjala suchama ya se la secheama nchee thjala thantha xraoanana ko xru guthe ndajma o sunthathetha xrama yise la sinda xru tsingala tsinjma nyun tse tsinjma nyun cha ndetsithu thexrithe thanda tsengi tsuxranda sang'e njna ee manchitse gulandu asts ngi gethi tsingao landu nichini nixinine thixexi thja ni onisu nthu thethina <noise> lo ke xenchi che biniego nii <noise> este nexinxi este. <noise> <noise>